arbinii wonin akas yauf, arbin mal in akas wolgure akas yau malsun won biria wo amtan inaman itbafet ama won yoyoote is lesati feet malsunii uf karkara malin akasii kundi kundi yau malsun won birin hihammatu ininen wo uffira dorga sagalenen garum fed yae nyaata ak cholle.